<hesitation> <noise> ja ɨó yaá ku vɨjɨn xaán sa'a suni nɨni xaán sa'a, kuún yu'a, kuún kuún suni kuún xaán sau, keé tachi, keé esté ka'án taaja kaán esté súni.